مشروبي المفضل القهوة الباردة أحب أجهزها بطريقة بسيطة، أول شي أسوي قهوة عادية وأتركها تبرد، وبعدين أظيف لها حليب بارد وسكر حسب الرغبة، إذا أحب <hesitation> أحلى أزيد شوية من الحليب المكثف، بعدين أخلطهم مع بعض وأحطهم في كاس مليان ثلج وأظيف لها رشة قرفة وكاكاو عشان تعطيني نكهة مميزة وخلاص.